Un desumificaol es un cacharru que se poni nun sitiu i assorvi la umedá col ojetivu de que l'espaciu se quei lo mas secu possibli. Es mu aparenti pa salas aondi lo que está endrentu seya mu delicau i se puea esfarrungal cola umedá. La huerça las vezis se gasta en abitacionis o sítius afechaus ondi ai mucha pañu.